मौसम के नियन्त्रन के लिये प्रतियोगिकी को इस्तेमाल नैतिक या नैतिक दोनों विषयों का था। जैसे खराब मौसम को सुधारने के लिये प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल वैज्ञानिकों द्वारा करो जात है। कई बार एक गलत भी साबित हुई जात है। क्यूँकि प्राकृतिक ते खेलना ठीक नहीं है इन्सानो के द्वारा।